כ'ווייס נישט צו איך גלייב אין גאוסטס אדער נישט, <hesitation> איך גלייב נישט אז מענטשן האבן שוין געקענט זעהן אדער אז א פלאץ איז געווארן - איך ווייס נישט, ס'איז דא אזויפיל מיני זאכן און מעשיות, אבער איך גלייב נישט אין די אלע זאכן, איך ווייס נישט אויב ס'איז יא אדער נישט מעגלעך